जसने मन्सवाह घर बना बन्न के यापन घरौ मा रहसै चेरैया फेर्के नानु कोवाथा बन्न बन्न के घर मा सभ रहसै । मने उहे चेरैया चेरैया फेरी कन्कतेक हलही । कुनुहु चेरैया कोवाथा गोल्गोला नहिय बनोलही कुनुहु चेरैया नम्हर बोनोलही कुनुहु कुनुहु कतहर न कतहर ओथरा नहिय हलही बनोले सभ । हसे गेउरिय सभ हलही कब्तुरवा क खोरौ ओरि कहाँवा कहाँवा फुलवा मा सभ घरौ कोन्हरौ मा चराउ मा कहाँवा कहाँवा हलही कोवाथ बना बना के रहले रहलही । चहरावाह एकहक हाथ क हलही नम्हर नम्हर कोवाथ बना के कुनुहु हलही दुभी यान के, घुर सभ यान के हसे रुखिया क (नोइसे) दौली दौली हरियारी हरियारी पतवा यान के चिघा चिघा के, एकहक ढोढो के हलही कोवाथ बनोइ । कोवाथ बना बना के बनोते बनोते बिन्ते बनोते बिन्ते बनोते करै करै एकहक हाथ लय बनोलही । हसे तर क तेरे पेस के ओपरा ओरि हलही कोड कोडरा र नहिय एकहक हाथ बना के गहनी मजा से हलही बिनले उहे बिन्के । हसे यापन बचवन के यपनही ओहवहि हसे उहे कोठावा मा ढुकलही ।